Pues jawin xët's në muk adyunëp ji'ib nëkumujëp manytë jedun wa'ajpësëmëp tukatyë jadun xasëp kuwop wopyëp a'axta wyasëp manytë në nëdemap jadun nëkx myepnë.